Woodi Flower nange, jei be wiyata dum sun flower, woddi rose flower, woodi tolib flower, woodi lelis, woodi jei be wiyata dum lavenda.